Jhə toore i gəgən sosai, ama toore i rem gakə gawtəl gəbəl duniya ryə abə niisomə re gawnəgə wombəl gəbəl nə mabu ani rə. I gərə nəkə may kən way toore may kay aa way toore aa way zawdi niisə re gawnəgə duniya ryə ani, aare zokə may, yutiri ən danə súkə pá rə. Ur kə ren pekə wan ám, da zozon ən be kə bən garə ko wanya. To nini a gərə. Ama toore i gəgən. Toore i. gənə kə rəkal mə ren yewsəgə mabu gɨggɓú, mabu yiru, mabu i kasətə ai mə rey ren gakə wanuso ire nafen, ire bənəgə tomsə ani. So gagən-gagən niiso akə re way nəgə toore ani. Alaa toore. Naybaytə aa lanə toore nəkə aa ná aa bəgə an so a gərə ayrə. Aren laa kə toore. A ren ləy kə, a ren bə kə, a ren gɨmkə gɨmsə, a ren womkə gbam, aren bə aren saw kə kishe, aren bakə baa, aren laakə, aren də wkə lar nə netə sə aren wanəgə toore ani. Gam akə gaw gan ən bi are way kərə. Kuma gawtəl ɓa al kə are bənəgə koniya rə. So ttore kə i gəgən kuma akən gontə toore sosai i reye kamkə musəpa rə. Gam nini, aren laakə toore arey maynəgə bə naybay so reye kamsənəgə musəpa ai. Are valətəgə iso i səwnə ai, mabu gɨgbu, mabu yiru ən nin ani toore i gəgən. Wakati kay nə, i məkən way sosai i rem vasəgə may bay ɓikini nə ryə, naybay wombi ryə. To má yer də rə, mi yerdərə. Gam nini abə adú naybay ɓikini niiso are gontənəgə toore nii so a re gawnəgə nə kaw énu nə zum naybay ani, ən niŋ ani.